Papaka irundi ani nuemero cuatro, kua jaevi oyovake yaeva, ani yae supevaera jae numero par, jaema kua irundiva, yande puerevi ñamae arare, diare, yasïre, erei <hesitation> mbaeti mbaenunga äpö omo significa mbate kua seve irundiva, erei como dias ipuere ikavi, jare jukurai yanbo piensa jejevi.